Pē yú ne dɨvɨ vááta nakāꞌyú ú ñūvátaɨvɨ kutūni un ntíko kuáꞌyū ne pēxí é kaeꞌɨ ú kueꞌenta é ntíko káꞌyu ne pues ndāká ñun ntúte dɨvɨ ntute kuēꞌe ne o ntute kuāꞌan né nīngantúte ne para kí kui dɨvɨ nakāꞌyu kó ne kāda ntɨꞌɨ nakáꞌiu kui nakaꞌñu ɨvɨ nkuéꞌ ante kéé nakaꞌ ū kún né pues kidií ne kéé nakuéꞌe ku n nɨꞌɨ ntɨꞌɨɨ ntiíka ntóꞌo né tuko i kuikaꞌ i ne kādā káꞌi ne da kutaní ku un ntaꞌakū né ka kotaní skuꞌun xita suú ne aná ne uni chito nakotaní u o né kada kuii dɨvɨ nakáꞌyu na tuko ikukaꞌi váꞌa dɨvɨtenɨ ñaꞌa kuiku kuēꞌe ne o ku kuāꞌan o ku kuiī chí do ñaɨ īō kaꞌi núu dɨvɨ ntíko kantio koo kolor chɨ.